Ny legioma tsy de misy hoe izao no fetra andro fitehirizana anazy. Fa rehefa hitanao hoe malazo, na hoe efa tsy azo ohanina intsony, na hoe efa ratsy ny endriny ety ivelany, dia azonao ariana amin'izay.